<coughs> yan-kemudahan perkhidmatan awam yang paling penting di dae-di-di dalam komuniti adalah D.O, Um pejabat daerah dan juga Um polis daerah. Polis daerah merupakan untuk menjaga keselamatan kemudian pejabat daerah merupakan Um untuk mem-merancang pembangunan di setiap dae- setiap kawasan.

Um Boleh berbincang sesama masyarakat memberi Um kerana jika berbincang ada idea-idea yang dapat dilakukan untuk membantu kepada orang yang memerlukan.

Mula perniagaan sanang tapi modal itu agak susah sudah ada modal untuk, Um buat persaingan tu pula s-kana banyak pandailah mengurus perniagaan itu sebab persaingan pun agak tinggi dari peniaga-peniaga luar.

Ubatan tradisional dalam budaya kami Um perubatan dari segi kembang semangkuk lah minum kembang semangkuk kalau rasa macam badan demam atau pun kurang selera makan boleh lah Um boleh minum kembang semangkuk dengan letak apa ni gula batu.

Tiada, saya tiada main alat muzik tapi saya pandai sikit-sikit main keyboard Um saya boleh main sikit-sikit lah Um sebab masa kecil dulu ada belajar juga tapi saya tida begitu selalu main alat muzik.

Membantu masyarakat yang berada di komuniti mereka untuk bebas dari segala masalah dan juga membantu mereka untuk maju ke hadapan.

Berapa kerap saya guna telepon bimbit ikut Um tugasan ataupun penggunaan kalau saya banyak mau guna tu saya mau pakai Um banyak terpaksalah kita guna telefon bimbit tu selalu tapi kalau tidak, tidak selalu lah.

Pakaian yang saya suka pakai saya suka pakai t-shirt biasa Um t-shirt lengan panjang dan juga semestinya pakaian yang selesalah tidak terlalu panas, tidak terlalu Um tebal atau pun nipis.

Jenis seni yang saya suka saya suka nyanyian Um ataupun lukisan-lukisan yang cantik atau pun menghias perhiasan-perhiasan Um saya suka tapi nyanyian saya suka nyanyian saya suka seni nyanyian.

"Macam mana dorang memastikan duit kita tu selamat mereka akan menghantar dulu ""TAC number"" sebelum kita men-mentransfer atau pun membuat pembayaran jadi orang lain tidak tau ""TAC number kita"" yang dihantar ke telefon kita kita saja yang tau."

Panghijraan ini ada perbezaan dia dalam kehidupan kita Um dari kita susah kepada kita berusaha untuk mendapat kelebihan.

Perkhidmatan awam Um yang amat penting sekali dalam sebuah organisasi ialah kerjasama dan kepercayaan antara satu sama lain

"Macam mana bank memastikan wang itu selamat adalah kita sentiasa tingu aliran kewangan kita tu berlaku macam mana. Kan sekarang boleh cek secara ""online"" jadi kita mesti sentiasa ""up-to-date"" lah untuk cek kita punya pengeluaran duit tu macam mana, aliran kewangan pengeluaran duit tu macam mana. "

Sukan saya suka sukan badminton suka dengan permainan badminton sebab Um badminton menga-banyak supaya kita guna pizikal lah.

Pakaian yang saya suka adalah pakaian yang menutup aurat.

Sentiasa mengikut Um perubahan sentiasa mengikuti keadaan semasa Um perubahan demi perubahan ke arah lebih baik untuk meneruskan agenda pendidikan yang.

Ya ada-ada beberapa jinis di antaranya kalau Um tarian Um tarian Um suku kaum bisaya ialah Um tarian sambut tamu dan kalau muzik Um muzik Um bertandang Um itu merupakan Um muzik tradisional untuk kaum bisaya.

Faedah guna teknologi yang pertama sekali kita tidak ketinggalan zaman memudahkan urusan tapi dalam pada masa yang sama risiko dia Um anak-anak muda ni akan jadi malas sebab apa-apapun mau pigi mana-mana pun mesti mau guna henpon, sikit-sikit henpon, sikit-sikit henpon jadi masa durang tu akan terbatas sedikit dengan aktiviti-aktiviti luar sebab lebih kepada henpon.

Dalam komuniti kami permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak macam dorang main Gasing begitu main Batu Seremban ada juga yang main Congkak tapi itu bagi yang budak dulu-dulu lah kalau sekarang ini dorang lebih fokus main Game di telefon.

Perniagaan yang terdapat dalam komuniti saya ialah dalam berniaga secara kecil-kecilin kecil-kecilan.

<noise> <coughs> <noise> Ya, seperti yang sedia ada dan untuk terus kukuh dan dapat membantu masarakat dalam komuniti.

AI diguna dalam kehidupan seharian kita AI membantu kalau Um kalau ss-saya sebagai cigu saya guna AI terutama dalam itu cek jpt untuk mencari membuat bahan bahan pengajaran atau sebagai pentadbir saya suka mencari idea untuk membuat ucapan sangat membantu saya kalau AI dalam tugas saya seharian

Serangga terbesar dari tempat asal kami paling-paling pun Um li-lipas Um lipas lah Um lipas tu kira besar lah dengan labah-labah itu yang paling biasa.

Kekerapan saya menggunakan telefon bimbit ni hampir setiap jam memang selalu guna memang akan sentiasa guna sebab semuanya ada dalam telefon tanpa telefon orang bilang tidak boleh hidup lah jadi semua ada dalam telefon kita kena guna telefon lah begitu.

Keinginan saya untuk anak-anak saya semoga dorang jadi anak-anak yang berjaya suatu masa nanti dan boleh menjadi orang-orang yang berguna di masa akan datang.

Um Manyusun pembelanja-pembelanja pembelanjaan dengan baik dan Um membagi secara baiklah supaya tidak malabihi bajet.

Um Jinis yang Um tumbuhan yang selalu saya nampak Um adalah pokok rambutan, Um pokok rambutan ini selalu di tanam Um kerna mudah mudah dijaga dan mudah hidup hasilnya pun Um cepat untuk dinikmati oleh Um penanamnya.

<noise> Mengikut protokol bank, hanya bank saja yang tahu macam mana penyimpanan mereka dengan cara yang lebih selamat.

<noise> Um Buat masa ini saya belum berapa mahir Um berkaitan penggunaan AI walau bagaimana pun saya penuh yakin Um ia nya boleh membantu meningkatkan Um kemudahan kehidupan seharian kita.

Kemajuan teknologi apa-apa teknologi yang memudahkan kerja sebagai manusia tapi bukan teknologi yang menyababkan kita menjadi malas Um apa-apa teknologi yang mambawa kita sama-sama bekerja dan menyenangkan bukan teknologi yang kita main tunjuk saja, tidak, saya tidak suka begitu.

Adalah, Um kerja rumah yang ingat bergelut dengan dia kerja rumah yang kerja-kerja yang memerlukan limit masa, apa-apa pun kerja mesti ada timer dia, jadi itu yang mungkin akan jadi pergelutan.

Um Cabaranya ialah banyak saingan yang terdapat antara peniaga-peniaga dengan peniaga-peniaga lain.

Serangga yang terbesar adalah Um sejenis bina-a-binatang kumbang kumbang yang besar namanya kumbang kelapa.

Tumbuhan yang saya selalu nampak di sekitar rumah terutamanya pokok pisang hampir setiap orang mesti ada pokok pisang di tepi rumah dia begitu juga dengan Um macam pokok kelapa begitu memang ada macam pokok pinang pun ada.

Cara saya berehat dan juga menjaga minda saya buat aktiviti yang saya suka dan yang kedua saya tidak s-selalu memberikan tekanan kepada diri. Elakkan untuk memberikan tekanan dengan diri sendiri. Maksudnya apa-apapun yang kita buat kerja tu mesti santai. Santai tapi Um kita buat kerja tu dengan terbaik.

Um Sila beri nasihat Um tenangkan dia Um suruh dia baca Astagafar banyak kali, sentiasa dalam keadaan tenang Um jangan ada rasa takut teruskan bercakap dengan cara yang lebih baik kurangkan rasa takut.

telefon bimbit okay tapi itu rangkaian dia <noise> tidak bagus di kawasan saya Um penerimaan dia tapi kalau itu talipon bimbit Um tidak ada masalah, cuma itu rangkaian telco perkhidmatan itu tidak bagus di tempat saya

Um Buat masa ini saya tidak dapat menarangkan Um lawa-lawatan ke lautan, tasik atau sungai kerna saya sudah lama Um tidak berbuat sedemikian Um sejak Um tiga puluh tahun yang lalu.

Peniaga wanita Um membuat pinjaman kecil untuk modal Um modal Um menggunakan perniagaan Um perniagaan Um di dalam-di dalam komuniti perbagai, Um ada yang menjual Um barang-barang harian Um dan juga Um bahan-bahan yang Um sayur daripada k-kampung lah.

Apa hobi baru tu kalau saya boleh, saya mau melukis. Kenapa melukis sebab bagi saya melukis ni satu terapi dan melukis ni ialah satu ketenangan bagi saya sebab kita boleh menginspirasikan apa saja yang kita rasa melalui lukisan.

Mata pelajaran kegemaran saya suka mata pelajaran Bahasa Melayulah. Um Saya suka kepada mata pelajaran Bahasa Melayu. Um Itu tan-[Um]

Apabila banyak kerja yang kerja yang diberikan.

Tanggungjawab pegawai yang dipilih oleh komuniti iaitu dari segi keselamatan contohnya macam Um polis jadi dorang kena orang bilang sentiasa Um pergi ke kampung-kampung tersebut untuk buat ronda.

Um Ya, cuaca memang berubah di negara kami sejak sepuluh tahun yang lepas. Kalau dulu Um cuaca tu ada time li-limit masa dia tartinggi tapi sekarang dia ada berubah lah kadang <noise> kemarau, kadang hujan lebat, bergantung dengan keadaan semasa.

Memulakan bukannya perkara yang senang kerna kita memerlukan Um dana ataupun modal yang cukup untuk memulakan Um perniagaan <noise> tergantung pernia- apakah jenis perniagaan yang-yang ingin diniagakan, ada yang memerlukan modal yang besar dan kecil.

Kasannya sangat baik kepada masyarakat.

Saya tidak lakukan apa-apa tapi anak-anak, ahli keluarga saya ingat bila hari lahir saya, Um saya hanya ingat bila hari lahir saya jadi anak-anak pun ingat jadi saya tidak buat apa-apa tanda bila hari lahir saya, kawan atau anak lah bagi ingat atau suami.

Um Berikan nasihat Um mengikut berikan nasihat mengikut apa yang kita perolehi serta Um keluarkan idea-idea yang kita buli berbagi kepada Um masyarakat golongan-golongan muda itu berikan kepercayaan kepada mereka ser-serta mengikut situasi yang sebenar.

Um Perniagaan dari segi perniagaan makanan dan juga perniagaan peruba-[Um] perniagaan perubatan lah sebab perubatan ni sangat penting. Perubatan di sini maksudnya perubatan secara tradisional yang mesti kita kembangkan

Memang kerap kali digunakan telepon bimbit ni dalam sehari.

Yang saya tau nama bintang dan juga buruj yang saya tau Um bentuk bidug dan juga scorpion.

Tokoh lagenda yang takanal kalau di Sabah Mat Salleh lah kalau di Malaysia Leftenan Adnan antara dia kalau dalam komuniti orang Bisaya Panglima Shahbandar yang memperjuangkan dulu lah semasa pemerintahan British.

Cara kami mencuba untuk menjimatkan wang dalam keluarga kami, kami kurangkan makan di luar, sebab kalau makan di luar tu Um mahal jadi kami lebih kepada masak sendiri di rumah dan juga kurangkan perbelanjaan penggunaan barangan elektrik yang tinggi, begitu.

Bertanya kah kepada anggota-anggota jabatan kesihatan tentang penyakit-penyakit berjangkit.

<noise> Haiwan terakhir yang saya nampak adalah kucing.

Peristiwa sejarah yang saya belajar di sekolah dulu adalah sejarah tentang Melaka apabila Melaka di tawan Um pemodenan Parameswara.

Cara saya menjimatkan wang dalam keluarga kami adalah kami pastikan kami beli barang yang diperlukan dahulu berbanding dengan kehendak, ada kelebihan baru kami beli Um kehendak kami, maksudnya keperluan tu lebih penting daripada kehendak.

Sebab utamanya adalah karna sebab kerja Um di dalam komuniti kita tidak mempunyai peluang kerja dan kita cuma mempunyai peluang kerja di tempat pak- Um di tempat lain Um biasanya kita akan berpindah untuk Um kahidupan keluarga kita sendiri.

Walaupun saya bukan seorang peniaga namun untuk Um memulakan perniagaan tidak lah semudah apa yang kita katakan cuma Um barangkali kita dapat memulakan perniagaan kalau kita tau caranya macam mana kita mendapatkan Um bantuan dari pihak kerajaan terutama sekali untuk mendapatkan lesen perniagaan, pinjaman modal dan mencari Um tampat-tampat yang sesuai dalam memulakan perniagaan.

Um Pihak skolah boleh selalu bajumpa buat perjumpaan dengan ibu-bapa sama sama be-berdialog, bercakap, bebincang macam mana untuk sama-sama memajukan prestasi anak-anak ibu-bapa kalau dipanggil pigi skolah diorang kana datang pigi skolah lah Um ibu-bapa misti bantu anak-anak mereka untuk sekiranya diorang kana suruh pigi skolah.

Pesta atau perayaan ideal yang biasa disambut dengan lebih bermakna dan beramai-ramai adalah seperti menyambut pesta kaamatan ataupun pesta menuai yang biasa dibuat pada bulan mei setiap tahun untuk menyambut semangat padi.

Percutian kalau bagi kami atau bagi saya yang paling ideal iaitu pigi Kundasang sebab di Kundasang tu tempat dia sejuk macam di luar negara jadi itu lah memang kami akan pegi sana untuk membuangkan masalah stress begitu.

Acara atau perayaan seperti hari raya majlis perkahwinan.

Bunga Keladi atau pun pokok Sirih yang ada di tanam di tepi tepi rumah.

Um Macam mana orang tua mengajar atau pun melibatkan diri dalam kalangan muda adalah menerusi aktiviti-aktiviti kampung contohnya kalau ada majlis-majlis kenduri, majlis-majlis kahwin kan kita akan Um menolong sesama sesama sendiri bekerjasama jadi kita akan bertanya dengan orang-orang yang tua lah, ini macam mana buat dia, yang ini macam mana jadi ada komunikasi dia di situ dan sambil-sambil tu orang muda boleh belajar.

Pokok kelapa sawit sebab banyak di sepanjang jalan di kampung dan dalam komuniti banyak yang tanam pokok kelapa sawit jadi itu tumbuhan yang saya nampak ini minggu.

Pemuzik-pemuzik yang saya gemari adalah kumpulan Um Search, penyanyinya adalah Amy-Amy. Manakala penulis lagu kegemaran adalah Um Saari Amri Um kompilasi ini merupakan-menghasilkan lagu yang baik dan Um cantik

Biasa lada dan juga sayur sayur yang <coughs> senang di tanam dan mudah dituai.

Cerita kanak-kanak yang popular di tempat saya Um cerita Up Upin dan Ipin.

Um Buat masa ini saya Um kurang meminati dalam bidang seni Um mungkin faktor umur yang sudah menjangkau labih enam puluh tahun.

Saya suka berada di rumah, ikut masa lah, kalau keadaan tu memerlukan saya untuk berada di rumah, saya lebih selesa di rumah tapi kalau aktiviti atau pun keadaan tu memerlukan saya di luar rumah, saya akan berada di laur rumah. Dia bergantung dengan keadaan.

Rancangan TV saya suka berita, sebab Um bagi kita berita yang kita tidak tau di dalam atau di luar negara yang terkini, jadi saya suka dengar berita, berita buletin utama contohnya dia lah.

Iklim khatulistiwa.

Mata pelajaran kegemaran saya di sekolah adalah mata pelajaran Sains, Bahasa Melayu dan juga Agama Islam. Kenapa Sains, saya suka Um berkaitan perubatan dan juga sains ni. Agama Islam semestinya berkaitan dengan itulah kesan-kesan agama dan juga bahasa melayu, sebab saya suka. Itu adalah bahasa yang kita tuturkan setiap hari.

Berjalan jauh banyak pemandangan perasaan kita bercampur dengan Um gembira, tenang dan juga ada rasa kebimbangan Um disebabkan perjalanan kita jauh ada rasa penat Um takut kita tersesat jalan Um takut perjalanan terganggu oleh persekitaran.

Saya amat berbangga kepada diri saya sendiri kepada keluarga dan ibu bapa saya, dan juga komuniti Um di tempat saya, yang lebih penting adalah berbangga dengan negeri Sabah. Dan juga Um negara Malaysia.

Um Saya percaya dan penuh yakin Um pihak sekolah dan ibu bapa boleh membantu meningkatkan pendidikan anak-anak Um dalam Um.

Kerja yang berkaitan dengan karaja saya, kerja rumah saya anggap kerja rumah yang <noise> kerja pejabat yang saya terpaksa buat di rumah yang perlu buat segera Um itu kerja yang sangat saya rasa bergelutlah membuat dia sampai masa deadline.

Um Projek kreatif yang pernah saya buat adalah di sekolah saya pernah buat Um projek Um empat R dimana saya buat Um aktiviti atau pun projek saya bangunkan Um apa ni benda-benda yang saya boleh ubah suai daripada benda yang tidak boleh diguna pakai yang boleh diguna pakai.

Iya berubah juga, sebab sekarang kadang-kadang cuaca tidak menentu dan lebih-lebih cuaca sekarang ni tiba-tiba pandai panas, tiba-tiba pandai hujan lebat dan ada juga suhu-suhu di kawasan lain tiba-tiba turun sudah yang inda pernah berlaku tiba-tiba pandai turun, itu yang bikin dia dapat bencana.

Dalam budaya saya Um orang mati akan dikuburkan.

Saya akan tanya Doktor lah jika saya bertanya tentang sesuatu penyakit permulaan saya cari di Google dulu lepas itu jika saya yakin saya akan berjumpa Doktor Um bertanya tentang pesakit sakit yang tersebut lah yang berkaitan.

Cara orang mengundi di negara kami masih guna cara yang sama datang pigi pusat pengundian tandakan Um siapa yang kita pilih calon-calon yang kita pilih kemudian lipat kertas tu masuk dalam peti undian.

Saya lebih suka menonton Um perlawanan Um Bola Sepak piala dunia ia merupakan Um pasukan-pasukan atau pun perlawanan perlawanan yang hebat-hebat Um dan pada negara-negara yang mimang mempunyai pemain yang hebat-hebat.

Cara mengundi adalah melalui sistem demokrasi apabila ada sudah penamaan calon seminggu selepas penamaan calon akan ada tarikh mengundi bukan seminggu mungkin dalam dua minggu ada suda tarikh mengundi Um kita akan pegi ke tempat pengundian itu Um untuk meng untuk mengemaskini samaada nama kita ada jika ada kita akan terus membuat undian pada tarikh yang telah ditetapkan masuk di dalam dewan di dalam tong un di dalam tempat mengundi itu dan kita mengundi selapas siap mengundi kita.

Um Perayaan hari raya puasa dan hari raya haji sebab dia berkaitan dengan kehidupan sebagai orang islam iaitu perayaan yang setiap tahun di sama-sama dirayakan bersama keluarga jadi pada saya itu perayaan yang paling ideal yang sentiasa Um dibuat sebab boleh berjumpa dengan kaum keluarga.

Apa yang saya suka tentang pasangan atau kawan baik saya adalah Um sebab sikap dorang, sikap dorang dan cara dorang bergaul dan berkawan dengan saya itu sangat-sangat berbeza dan itu membuatkan saya suka dengan kawan saya.

Kadang-kadang penerimaannya baik, kadang-kadang penerimaannya tidak baik.

Um Keluarga saya tidak ada bajet yang ketat cuma kami lebih memerlukan dan mementingkan keperluan daripada.

Gunakan sekerap yang ada, jika ada keperluan bukan berterusan digunakan. kerana ini adalah salah satu sistem perhubungan.

Dingan cara membari nasihat kepada anak-anak muda selalu bertegar-berinteraksi dengan mereka.

Selalu, saya selalu guna telepon bimbit untuk berhubung, untuk Um saya cari apa-apa maklumat atau cerita yang berkaitan jadi itu sangat mudah Um zaman sekarang telepon bimbit boleh juga sebagai sumber maklumat segeralah.

Um Iklim di tempat tinggal kami adalah iklim yang sangat-sangat baik Um kadang-kadang ujan, kadang-kadang panas dan kadang-kadang ada musim dia kemarau dan kadang-kadang ujan-ujan yang berterusan akan menyebabkan banjir.

Bermain layang-layang. <noise>

<noise> Saya akan melakukan Um doa, doa-doa kesukuran Um kalau saya diberi kesempatan untuk dilahirkan, yang kedua Um pastinya saya akan Um membawa kegembiraan yang ada itu untuk diri sa sendiri, anak-anak dan juga keluarga.

Jenis sukan atau senaman jenis sukan atau senaman yang saya suka adalah Um sukan badminton.

Terlalu banyak ingin mau jadi apa apabila sudah besar ada yang mau jadi guru, jadi polis tapi yang sebenarnya keinginan itu ingin menjadi jururawat.